Ñy atao hoe fangala sary, appareil numérique io, mampiasa teknolojy lafa mampiasa ñ'azy, misy ñy mm fomba fanava ñ'azy fangala ñ'any sary iñy, mitifitsy sary teña la aboakiny <shushes> sary iñy laha bakeo